ओवन का मुख्य उद्देश्य भोजन को गर्म करने के लिए। और भुनाने के लिए तापमान को नियंत्रित करना है क्रो जात हय। एक उपकरण है जो विभिन प्रकार के भोजन पदार्थों को जल्दी और समान रूप से पकाने में मदद करता है। भोजन को पकाना ओवन का सबसे बड़ा भोजन पकाने के लीजी। हम तो इसमें तापमान को उच्च करके विविध प्रकार के भोजन पदार्थों जैसे रोटी, बेकिंग उत्पाद और तपमान समान रूप से फैलतो हय। जिसे भोजन सही तरीके से पक जात हय। स्वाद और टैक्सचर मैं स्वाद। ओवन में पका हुआ भोजन न केवल स्वाद में बेहतर हेमत हय। बल्कि इसका टेक्सचर भी अलग हय जवत हय। ओवन की उच्च तापमान वाली हीटिंग से भोजन का बाहरी हिस्सा क्रिस्पी हो जावे हय। और अंदर का हिस्सा जूसदार और मुलायम हो जात हय।